बारह से मोके घड़ी के बारह बजना याद आथे। एक कहावतो याद आते की तोर चेहरा के बारह काहे बर बाजिस है। अउ कुछ तो संख्या बारह से मोके नही याद आएल।